Ah kolonsaina any France ndraika ah, <hesitation> fananaovana akeo zao zareo malaza amin'ny fananaovana theatre, de resaka sary hosodoko regny, de malaza koa zareo amin'ny fandrahoàna frômazy mbana divaigna.